Nyaku yaai motor kapa o noto susunendo pawanggu kang kubawa nitu nosa torona ku mange untampa padouan satu kubelang man mawundu ai wo kakelang terlebe sabudan jadi musti make motor tansa mudan kapa sio reges kapa udou lakong kelangan musti musti make noto teintu kapa sa motor wo noto.